Ny ataoko rehefa ôhatra misy maratra kel- bitsika amy tagnako de asiako fanafody igny dioviko madio tsara foagna de ataoko podra fagnafody gna ataoko vahoana de sasana na de sy ataoko fagnafody azy igny fa sasako madio sara foagna isanandrosanandro sasako amigna savogna de asireko fa <hesitation> ho sitragna izy amin'igny.